Nga preferinga eribya adult because ngayikolesya ngayikolesya decision syayi. Ekyakabiri kale ngathoka eriyi takinga a life yayi isingwithe omundu ya nga dependinga ku yeah so nga preferinga that habwekyu